Ñanemiariyae kua gratitud jei supe vare ta ikaviko añetete yande yayapoavei kiape oyapo yande mbae ikaviva yae yayapovi yasoropai supe jaeko yayapota supe jae añetete iporoaɨu reve yande mborɨ jare yande angareko jare yayapotavi yasoropai